A onep saet on kai malmal a nung ki, ia gat i tol ep iai nak i tik belal tok na natun ma i ru sah, a pagat i tol a ning i tol kai malmal a ning tari el fis o el wal naba ot on ning ep iai naki. Bobolos na mit a nong au lakman mit re re poroman sen mit re re woki mit sen re inau sen on to wur na mit re re woki mit sen re inau it ap a re re dit toh kirai rop a ning main dit a tal tal main dit a sol main dit mit re morot kiom ur to ur na mit re re woki dit re nangau iau on to ur a nuki ap toh barau ap nuki na re woki bar malmal a nuki dit re nangau iau sen on, molmol sen toh kirai rop mit re nonk sen an lakman mit rop ton sahan lakman ap dit ah nong sah au lakman salo ap a gat i tol on ning i tol ep barsau kikiom ap i tol ep barsau ap i tol ep barsau ap i iat ep fain ting in ning ep koko na bar malmal dit puar on.